अमर् देखोत् बर्तमन् धमयत् गरिर् कोम्पेनियोन् ने खोरि मोइलोर् बिभिन धध हबबरे। अरो गरिर् मोइलोर् अधिक् होइ अमरे। अरो गरिर् मोइलेतो बेसि, अजि बर्तमन् अमत् अति बेसि बेबहर् कोर बबे गरिर् मोइलोर् अति दन् अति बिथि पैसे। गरिर् जिमने बिथि पैसे जिमने बर्तमन् अमयत् अच्चिदेन्त् अर् धत् ब दोघ् घतन होइ देखि प्लो पैसे। अरो मनोहर् बिऔकिततोर् जिबनत् ब हरि बबे अकुस्तो होइ पैसे अरो मनोहर् जिबनत्। एले होअ होइ परिसे कोर्मकिल् होअत् कोइ बेसि। एले होअ मकिल् होइ परिसे जते कुनु अकन्मन् जोदि खोस्कहिन् जबबर् अबस्थ धते नेस्तल हेइ तत् खोस्कहिन् अजए। गरिर् अति क्रोन् कोर सेश्त कोरे, गरिर् जबले सेश्त कोरे। एने हेइ गति हिनु मनोबब् सेश्त कोरे। जार् फोल गरिर् दम् अति दुध् दोघ् देख् होइसे अरो अति दम् बिथि होइसे।